لما نبي ننشأ حساب بريد إلكتروني شخصي نمشي للموقع البريد الإلكتروني، مثلا نمشي الجيميل ولا ياهو، بدنا نختار إنشاء حساب ونعبي البيانات المطلوبة، نعبي خانة الاسم واللقب، إسم المستخدم ونحط كلمة مرور، وندير موافق على الشروط يعني، بعدين يتفاعل الحساب وعن طريق الرمز اللي يوصلني. <noise>